No ma iks tavalidsõlt küdsä õligaq, selle et uu nigu lask kõgõ veidemb söögil põhja kõrbõdaq- A võiuga <noise> om või-ollaq sis hää kütsäq, ku tahat säänest mõnusat maiku söögile manoq.